Kɛɛsɨsǝŋ, kɛɛyi, kɛɛtatǝ, kɛɛniǝtǝ, kɛɛtʊʊtǝ, kɛɛkʊraŋtǝ, kɛɛprɩmatatǝ, kɛɛnɛŋtǝ, kɛɛfaŋceŋceŋtǝ, kɛɛtǝtǝ, kɛɛtǝmǝceŋceŋtǝ, kɛɛtǝmɨyitǝ. Kɛɛsɨsǝŋ wǝnyɔŋkpǝ le eni yǝ we kɛɛsɨsǝŋ wǝnyɔŋkpǝ le eni yǝwe, yée ti rǝ anyarɩ, kɛɛyitǝ enyipǝ pɨ lée kpii rǝeni ce okoŋ. Kɛɛtatǝ enikpiiotuiyǝ, kɛɛniǝtǝ enikpiiotui ke yǝ we, kɛɛtʊʊtǝ naŋkloe le eni. kɛɛkʊraŋtǝ eni fa kɛɛ, kɛɛprɩmatatǝ akʊŋ osukuupipǝ pɨ lóo ko akʊŋ, kɛɛnɛŋtǝ ŋwǝ wǝ́ pɩ lée ri zurǝ, kɛɛfaŋceŋceŋtǝ ŋwǝ wǝ́ akanɩ yǝ́ǝ pǝ baŋpabaŋpaŋpa, kɛɛtǝtǝ enifɨekeeri, kɛɛ tǝ mɨ ceŋceŋtǝ eni fɨ ekeeri ke yǝ we, kɛɛtǝmɨyitǝ ŋwǝ wǝ́ yǝ́ǝ pǝ yǝ ŋ tii anyɩŋ yeh ri yacɛmɨawɛ.